Një mënyrë efikase për me trajtue bullizmin në shkolla është zbatimi i programeve të ndërgjegjësimit që edukojnë nxënësit mbi respektin reciprok edhe empatinë. Gjithashtu është jetike që mësuesit edhe stafi shkollor të jenë të trajnuar për me njohë edhe ndërhy në situata të bullizmit.